kolontsaigna any Alemagna ka zare tia miasa ary mila miasa ndraiky mila miasa le miasa mafy aby igny zare ô, avy eo ka zare <hesitation> kolontsaigna ny zare mintsy le manamboatra ndraiky migaka labiera